Coktirgal humbeere addirta ndeenka ko so tawi a sokii, jamngel gootel iwan e baafal he naata e ɓalal ngal. Ɗum woni hay so a fooɗi, jamngel ngel, <hesitation> ngel haggan, ngel waasaa yaltude. Ni woni joomun rokka uddide damal ngal. So tawi ɗum kadi a sokti ni woni jamngel ngel naatta, ni woni waawa fooɗaade, yalta boowal.